Allô, akory kegny e. Da tegna ialako tsiny kegny fa da tena hadinoko ny fankalazan'ny andro nahaterahanao fa ny atao koa da mbô hampifaly ana avao koa aho amin'ny andro hafa da hanome ny fanomezana soa ho anao.